कुक्कर आफ़ने कई भी सीजा बा करने काम आवे। आफ़न <noise> कुक्कर में कई भी सीजा सका, या कई भी उबाल सका। जसा की आफ़न ये आलू की साग राँड नि, तो कुक्कर में आलू पटक के कुक्कर ये गैस पे चढ़ा डांगा। <noise> ओर आपहने कम टाइम में आलू सीज जागा। अर आफ़न उन आलू ये कड़ाई या भगोनी में सीजांगा तो ज्यादा टेम लाग जा गी। ओर गैस भी ज्यादा भले हो, तो ऊ प्रकार से चावल बनानो तो उबाल नि पड़े। <noise> अगर ऊ चावल नाने आफ़न कुक्कर से सीजा गा तो जल्दी हो जागी । अर बन बा के बाद आफ़न ऊ चावल नाने खा सका क्योंकि सीज गया। <noise>